أول إشي أقوم بتحضير المكونات اللازمة للتنظيف، مثل الصابون السائل والماء وبيكربونات الصودا وخل وفرشاة للتنظيف وقفازات، <hesitation> بقوم بإزالة الرفوف ووضعها في إناء كبير مملوء بالماء وغسلها خارج الفرن بعدين أقوم بتنظيف الفرن من الداخل وتجفيفه وتجفيف الرفوف ثم إعادة تركيب الرفوف مرة ثانية.